Ja mꞌaⁿ ndyee nnꞌaⁿ na yati ñꞌoom ja cwii tsꞌaⁿmꞌaⁿꞌ jom teiꞌnaⁿꞌya jom cwaaⁿ na ñetjo̱ scwela jom lꞌaayâ na ya ñꞌoom jâ hasta xjeⁿ tiempo jeꞌcheⁿ majaawendyee chu jom ntquiuu choomꞌm, mꞌaaⁿ cwiicheⁿ tsꞌaⁿ na teiꞌnaⁿꞌa majoꞌti na ya ñꞌoom ja teiꞌnaⁿꞌa jom naquiiꞌ watsꞌom jom jeꞌ na mꞌaⁿ na ntquiuuncho ꞌom choomꞌm jom hasta xjeⁿ jeꞌcheⁿ ya ñꞌoom jâ quiluiiꞌyâ quilacaandyô̱ ñequioñe, mati mꞌaaⁿ cwiicheⁿ cwiicheⁿ majoꞌti na teiꞌnaⁿꞌa yuu na ja macjatsꞌa tsꞌiaaⁿ jom casi tincwii xuee jeꞌ cwileincwindyô̱ ñequioñe cwilana̱a̱ⁿyâ cwilacaandyô̱ mati xeⁿ na jnda̱ ljuiiꞌâ tsꞌiaaⁿ joꞌ jom mꞌaaⁿñe na ntquiuuncho yom choomꞌm. Joꞌ joona ndyeendye joona na mayati ñꞌoom ja na maluiꞌa ndoꞌ matseicaandyo̱ ñequio joona.